Sio ti'i one pira maango maitung mariri mawuro awen wuu one to <hesitation> one nu kaju kajuan te hahaitu siwa'ku teton rakel to pamake to kawuye-wuye kita